Sapu kite ini <hesitation> kalo sapu kite rapih rapihin dulu rumah kite nih, kite rapih rapihin rumah kite baru kite baru kite sapuin dah tuh dari kamar <hesitation> langsung kite sapuin dari dapur, dari dapur dulu ke kamar, ruang tamu kite sapuin deh tuh nah udah rapi nyapu rumah tangga rumah tuh nah kite nyapu latar deh tuh sekalian, nyapu latar, latar kan kebon banyak tuh kebon kite nyapu dari ujung ke ujung tuh nyapu latar, kite saupin aje <hesitation> sampahnye banyak banget sampah daon daonan tuh kadang kadang ada buah rambutan jatoh pungutin aje sampah tuh banyak banget, biasenye kite nyapu, nyapu latar tuh kite saup deh tuh pake pengki deh tuh, kite tumpukin sampahnye <hesitation> abis ntu kite ambil minyak taneh kite kecerin tuh minyak taneh kite bakar deh tuh, nah kite jagain tuh apinye jangan sampe namanye api kan takut kebakaran kite, kite pelan pelan kite gituin apinye sampe sampahnye habis deh tuh.